يا راجل بركا تمسخير انت كفاش ما ترقدش في الليل هذا ترقد تخلي <hesitation> الليل ترقد في النهار، ترى ربي دار الليل لر- للرقاد وجعلنا الليل سباتا، هيه أتهلا لازم ترقد بكري وترقد باه تنوض بكري قدوا صباح تنوض تخدم هاي انت كفاه كي ما ترقدش في الليل راها شوف الدم والسكر المرض تع سيدي ربي كل تلقاها طيح فيك ملا ريقل روحك.